दू पहिया साइकिल रंग कार ऊ ब्रेकिंग सिस्टम आला आला निज्य। म्गेर हुजुगो घर्षण ऊ सिद्धांतु देन आधारित निज्य। जैसे दू पहिया साइकिल ऊ ब्रेक खिमा रिम ब्रेक निज्य। हुजू हला कमंग लंज्या जब किशंग ब्रेक ऊ लीवर तेम्ज्या म्म हुड्डु बाद केवल माध्यम्स ब्रेक पेडो रिम दबेच्या आई हुड्डु व्हजे्स घर्षण उत्प्न लंज्या आई हुड्डु व्हजे्स साइकिल ऊ स्पीड कम हचिज्या आई होड्डु रुकच्या। हेहि गडियो खिमा किशंग गडियोो डिस्क ब्रेक निज्य। होजो किशंग ब्रेक पेड दब्याज्या आई हुजू व्हजे्स हाइड्रोलिक फ्ल्यूडु दबाब उत्पान हचिज्या, हुड्डु व्हजे्स फ्रिक्शन पेडा हचिज्या, आई हुड्डु स्पीड कम हचिज्या दोच ब्रेक लगेच्या। हेहि गडियोो आई एढ्ह ब्रेक निज्य ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक ले पेडल दब्यामा हाइड्रोलिक दबवाओ ब्रेक शु आ। ब्रेक शु देन अतिरिक्त स्थ दबवो बनेच्या हुड्डु व्हजे्स घर्षण पेडा हचिज्या आई गडिउ पहियौ स्पीड कम हचिज्या आई ब्रेक लगेच्या।